E fahafantarako e taratasy izy io da raha vita amign'hazo, izany hoe gn'hazo no potipotegny da avy eo namboary ame masinina, da igny e miteraky taratasy, izay zany e fahafantarako e taratasy, raha vita amy gn'hazo izy io zany.